المكتبة الشخصية كنوز ما تنتهي، تخيل عندك كل كتاب تقدر تتخيله! تاريخ، أدب، علم، كل شيء تبيه تحت يدك، وبتقدر تغوص في أي موضوع يهمك وتتعلم أشياء جديدة كل يوم، والفن هو لغة الروح والمعرض الفني زي ما يكون نافزة على عوالم مختلفة تخيل عندك معرض خاص فيك فيه كل لوحة تبيها فنية عجبتك بتقدر تستمتع بجمالها في أي وقت.